<noise> Mehyɛ asopaatsee wie na mepɛ dɛ mekyekyer a ahoma no a medze kyekeree fii kor war fi nyimfa na kor fir bankum na ɔreba n' ɔnoara na mɛka abɔ mu na afei mekinsan na metsie mu dɛ ana ommia me anaa no mu no so yɛ wodwowodwo dodow a ɔhyɛ me nan a obotum ɔakɔ a.Afei mabɔ no pɔw yie ama oenntum emmfi me nan.